Kengele biskiilian sun, kengele biskiilian sun ak ishin huji midaasit, huji ishian mal atfa ana bare inama birian ama koonafa ishin ak hoonia huji midaasit. wofa won sidur hijeemt dandeete hingoongitu malsun. ama dandaani atinen siihingoongenu atinen gaarifa won akasisun fa, ajali sun doorgaati huji akasisun midaasit kengelen sun. kengele biskiilian,